Carane ipagguru iyatu ananak e rekko loq i pake HP, iyana ritu ipitangngi makkeda iye tega yonro patuo i iyaro HPwe, iya tomma tu iyonroi patuo iya tomma iyonroi mpunoi. Nappa ipitangngi makkeda iye tega misalna eloq ipake mattalipong, tega eloq ipesseq. <hesitation> Nappa tega toi, apaq biasa tu rekko ananak napoji mappoto-poto, ipitangni makkeda iyaro engka e gambara kamera, iyana tu iyonroi mappoto.